Ya ore <hesitation> apa nde to mo pandey onde one nyong pandey one kapuna mapandey, one wa mapandey, one manuk mapandey, one apa nde <hesitation> kawayo one sapi. Tergantung ise mapandey kura-kura pandeyne, pandey munanayang, pandey munanintim, pandey mundayow si <hesitation> si nyora ne, mokuto <hesitation> ore mangase muhahe te kase wikan tu mamiya su ngase